Ën Canada sia ch'a s'parla angleis e franseis, ch'a ie tanti lach e tante furest, ch'a ie l'urs e d'autre coze cunosu pa d'autre carateristiche specifiche dël Canada e <hesitation> mach parei, cunosu mach parei